Merci agnao eh tegna le tsy haiko le natao izy ka tsisy agnao tegna le-na-nanampy zah agnao namelogna tegna le namelogneh ah, ataoko akôry tsy hankasitraka agnao amin'ny raha jiaby vitagnao zegny misôtra lahy eh.